nəmwʊ kʊtawʊng n'sʊwe mo kən chumənwi mən sʊwe nyang mo n'du a mura a wuloni n'diba gʊka n'diba gʊkawʊng jəga namtəwi n'jəga namtəwi n'yəgiibagai məni n'chuwa wuloni. Grajiiya nami wani mənatang a bʊniyʊ ajiida suwun mən bunəmlimo mo mən bu nəm himo gɨno, gɨno nən kʊtagʊ, karə bwirə kwani, məni hangʊ rəbwi rə kwani məni merə kumnii, karə nyi wʊləlli wʊnakə nolii, wʊwe hiigəri. nyənkəng hangʊwʊwe hiigərəng nəngkə jaʊ-jaʊjənii jaʊri gərəng kani mənatanga bʊni. wai nəm kasuməna bəgai rəgraan rə bwi rə kʊtagʊwi, bəyo məni alabə dumbo rə kumnii məni hangʊ nən bwi rə graan gɨtɨbang, yorə ki bə yo kab- kab nyagʊ yora <hesitation> nʊng yəgai nəmtə go gən gɨno gəka gənə bwi da gən nigra, n'chuwung kəmən kəmarəmo n'niyajiiyu ka nəngnga nəmtə dəndang dəndang yə nəb a chumən bʊwi yə n'chumən bəwi, məni n'churəki n'jiiya mantanga buwi yu, n'jiiya kamarangngi n'jiiya jagatangngi ai- a- ayai namti yaiye nyangka kojiiyu ati na nəngngagərəng məni kʊtagʊwiyangʊ, grajii yangʊ merə kumniita dumboi bo. Dumbonən kətəl məni hangʊ nən kumni, wʊrerə bo nən kʊta gʊ. nyiiyangʊ bo n'jiiya mənatanga bʊniyʊ niba kəmago ba nəngnga go nyənəki bə jaʊ jənii jaʊri go nyəne ba nəngnga go nyənə ka jaʊ jənil jaʊri ba nəngnga go nyənəki ka no hii məni hangʊ a gurki kayəm nyənki jaʊ jənii jaʊrangʊ rəgəng kayəm nyərii wʊwe hiigərə kanong, kayəm nyəngki yəgirə bwengʊgəra jʊwiyəng məni gərənyang bən sʊwe mo gən nam jiida suwunde <hesitation> netə fərtəsʊ ajɨrtəbwanbi gʊn sʊwemo kən chuwa mura wulonii yən jəgari nəb kajəgari na n'mən jəga muriiyu kən chuwu kən kəma mo jiiwaiwe n'gənda nəmən akəmta miyʊ n'chumən bə gʊ na mwʊ n'sʊwe mo ka suməna hangʊwi rə kʊtagʊwi rəgarajiiyu rəbwi nyagʊwi a deməna wainəm mo gunoiwe.